لو هقضي تلات ساعات لوحدي في اليوم هقضي أن أنا ممكن اروح أخرج اقعد في مكان الصبح ف هدوء اشرب قهوة و <hesitation> اتمشى أو ادخل سينما